أنا مش خبير في زراعة الحدائق لكن أحب العناية بالنباتات، عندي بعض النباتات في البيت مثل النباتات الداخلية والزهور البسيطة، أحيانًا أحاول أزرع أعشاب صغيرة في الأوعية أو النباتات العطرية زي النعناع، بالنسبة للورود عندي بعض الأنواع اللي تكون سهل العناية بها لكن أحتاج دائمًا للوقت والاهتمام حتى تبقى صحية وجميلة.